<hesitation> Raha misy kôfa mikoran̈a aneritreritry raha misy. Raha navy anaty jerinakà kôfa raha misy zay bôaka miegizisty raha hiain̈ana amy vanim-potôan̈a zao ty zey; karà zey.